Loka kachi runtuka run tuka chua na dilane runtuka dua kalor per mar loi rundi dila di lane ne chua chua <noise> vientu runix lo lo kap chi loi sia loi lo ka llichi loi naxe diika tarnie gunin kete ga planta na loi ta ta run runte kax loi lono lonoka tarde loi a tu rindo